Fandrahoa amin'i Arabia Saodita agny zao da <noise> mifagnaraky am fombafomba taninyy amindreo ao avao. Da mifagnaraky am hanagnandreo amin'ny resaky hany. <noise> Manahaky an zay ny igny ny fototsy ahafahandreo mahandro.